Indi khurambishanga chisoola busa.

Khusomya babana befwe kiminiongo nio babana babe nekamakhula kekhubolelakho babandi sikila efwefwe khururawo nebabana belawo nekiminiongo nebabolelakho babasyabwe nibyo khwababolela.

bilyo byekhulya nga pora wanyola lipesii awo byosii bilyo nao wabinyola ne abundi papa bilyo khuba byekhucha khuyima saa munimilo bye sizoni wanyola nolya

Balimi khushalo balindanga bilimwa byabwe ne bisola nga barambisha kamalesi kesi khwamisha khumatuka nende kesi khwamisha engo busa kali lokali

A! bibyalo bikali bi! bili binulu bikhila aa! kamatunda kano khuli nende kamayembe, khwaba nende kamatunda nga kamarofu, khulinende kamatunda kano kabusyele kano niko khulanga khuli ba! baba! babancharu bali pasyoni frutisi byene byo binulu nebinulu sana.

Naba nakhililwe chisendi chekhulipa esikuli, inchichanga nekopa mala mukopo chana bakhutasakhooo bukhala bukali ata wekombaa! wakhilwa nekhulipa.

Khu khulimanga chikawa nee khukhula ne nekhunyola chisendi chesi namwe kamamotole kesikhunyala khwanyalisya khwaba nga khusomyakho babana befwe ne khufunamo byakhulya kakila ekwa ebechangamo chisende chindayi nabii.

basomi bali nende buleme bosi benyihana khwabayila nga basomi babushele sikile nabo bewulile nga bali babandu, sisindi, enyikhana khwabawaho buyeti babakhenyala taa neshakila basoma

Covid-19 yanyanya kamasomo kebabana kimyaka kibili kimimufu, babana balala bacha mukenya khukhola ekasii, babandi bakhwalikha nga bakholataa, babandi bafuna chinda.

butinyu buliwo bili mbo huwulilisana sehubawo taa, emambana sebawo taa, maendeleo sebawo taa

Bukosi bwekhungudo, papa serekari mukhubirira mubasikari babwe ba trafiki, sebakholanga lelo ekasii bulayi tawe, bandu batrafiki bano yani kasita obanyolila kitu kidogo, omundu okhali treyinidi khulukuto yani kakhakhola kamakoso ata sebaa! seba mudisipulina tawe.

Khwokesya lukosi khusyalo nga khubirira mukhula khulomana muchingo chefwe taa ate nga khwisyanamo lukosi, khukhesyana nekhuyetana chikasi nechibelewo indi aba khutilanilakho ekassi.

nga namalile hulya sha akoloba, nisinganga, nasinga babana, naa-ana lisaala ne hucha hukona

Ese bilyo byekhulya imbinyolanga khu! khusoko lukali khukula, khukula bufu bwekamayindi namwe mwoko, aa! kumuchele khuryo khukula khusoko mwituka aa! bibindi khulikho nebyekhulima, khulikho nekamakanda khulima, kimyoko nakyo khulima, bilala khulima bibindi khwakula.

Bukhala bwekhukhupimisha khawukha ha munyafu, wipimisha onyala waba nenabwo mala weyaya namwe nga taa onyala wawuka orii indi nabwo nehana soli nenabwo taa kila okanibwa wepimisha wamanya

Bandu besikelema aa chisiku chino bakholanga bulikasii, khebe yesisecha nibo bakhola busa, ari buli ibawo nibo bakhola, sebali nende butinyu taa.

Lunakhu lwefula ngekhupile inchakho nabyalakho chinyenyi mwibumbi napa kimitaro khubona kamechi nekabirire karera uusisi khusuta liloba eee nangona nyo bibyayo bikoona nekhubyala byalakho bibindu bibyenyikhana khubyalakho wakati yefula nga kamatore kari nebindubindi.

Khulinda lukosi khusyalo khulanganga chimbusyano mala abandu becha khwabusyana khwakachula butinyu bubwichile bubukwilewo khusyalo khwamanya engeli yesi khunyala khwabungonamo, nende babandu babane khukhwibirisyanga bulayi baba nende kimima kimilayi bawambilangakho basyabwe nekhuchichanga mukeresya! mwikanisa bosi beka khumanya wele.

Nenya babandu bamenye limenya lili lilayi likhalimo chindwale taa, lyekhulya bulayi ee! bafune kamani kekhuramba bachowa chowanishe shishalo shabwe.

Bandu khusyalo bafunanga kamakhuwa khukhwama khuchiretiyo, khukhwama khuchitivwi nekhukhwama khubaaa! bakendesya kamawulile bakenda babakendamo bababolela bi! bilikhukenda khusibala.

Lunakhu lwefula onamala wakibona, efula papa ekhuyeta khukhuwa kamechi mala niko okhalipile taa, wele akhuwele, ewenisyo khola khuwatilisya busa ee! nonyola kamechi kekhurumikhila mungo mwowo.

Ese nisyo ekhola kwanza embukula nakhalondo yange narekeresyakakho aa! namala endyo naloma nende efwamili khwekhala alala khwasaba nababolelakho bilayi nibye enyolile mu! musibala nababolelakho nebibi nibyo nakanane nenabyo khwasabila alala.

Bya! khutekha byakhulya bulayi kwancha khuli nende khubona ori olinende byekhutekhela bilayi bisafi mala waba nechikhu chindayi nelifumbilo lilayi mala waramo bibindu birera latha, bibirera khawowo khalayi, notekhele syakhulya ate babana nefwamili yabisima mala nendile nalya bulayi nekura.

ngakhacha khukona taa, ese nisaya wele, nabolela babana naa wele wefwe niye umubumbi ela ikanibwa wamwisaya yengene akhalikho sisindu sisindi taa.

Mumikunda kyefwe khulimanga kamayindi, kamatore, kamakanda kimyoko, kamapwondi yee ebyo nibyo bilimwa byekhulya.

Khurawo fwasilitisi nga bibina oba kamadarasa, bibiko nibyo bachamo nende khusensitayisya basyabe bakhali baleme khumanya bali baleme bosi bali babandu mala babayila nende esyima bosi bawulila khuba bari bali bandu mubandu mala bali nende bukhala kumukamba banyala bayeta bosi ekomuniti.

Bilyo byosi byesi khulichanga bili bilayi nekhufurisya bilyo byesi khukanibwa mwibili kyefwe, bilyo byesi khulya bikhingilila chindwale nga chinyenyi chimali nebitunda binyala bya! khwalaya nga bikhingilila chindwale mumibili kyefwe nebikhwombekha.

Musali wasyange, bukula omwana yuno omwikhasye asii omubolele nibe1 kenyikhana khukhola, mubolele bilayi byebweni, mubolile oli nosomile ebweni binabayo bilayi, omubolile bibi bibyama mukhukenda nebikosi bino, sisindi, mubolile oli khocha khufwa khangu.

Sili silayi khurambila alala khushalo sikikla nibyo mukhola biba bikali lundi nga mwakholele alala bibindu byenywe biba bikali mwama ano machakho lundi mwayeta omundu okundi shombekha bulebe nebusale.

Khusoma papa khwabuli mundu, khabe omuleme, khabe wesikhana khabe wesisoreri sikila bukhangarani ela bosi baba bulimundu, ela ebukanda wefwe khuli nende kategori yabuli mundu esichowelakho nga soli nebusomi taa.

Khusinga chi choo chino, khweya oba khamam, bisakati bino khwa dreyina kamechi kaka tembelelemo mala nebyonekhele khwabibowa bulayi khwamaala, khwaramo kimilyango byaba bisafi, khweyamo bulinyinga nochilemo ii-arufi yalakhuba embii taa

"Yani omundu nga khachakhilila omuleme khumubolelanga khuri okhachakhililanga owasyo taa, ""kakali ewase muchuli kakhabe ewowo"" mundu kenyikhana kawambila owasyewe sa sisa kamuyetakho nekabone kari sekenyala taa."

A! mumutala kwefwe khuli nende kamechi kemupombo, khwaba nekamechi kenayikondo, kamechi ako kosi kamasafwi kenayikondo kama asii mwilowo kamene ako kosi kamasafwi tena kamamiliyu sana kekhunywa nekhusingila bibindu nekhutekhela.

Khulinda munjju nga mumiliyu, babana sebenyayila munjju taa, nekhufurisya munjju beyamo nelalelala nga mwasementi, munjju mwowo papa aaa! khwe khusingamo mala nekamechi kosii waramo esabuni wasinga bulwale bulimo nebucha nebufwa.

Nemukhwalikhile mungo mulala babana besikhana, see! muba neliryana mboo yuno niye yayawange niye khwanuna libele lilala taa nono ndyaba mulangana busa mbo wangoyase niye kila khubola mbu khukhwalikha mungo mulala sesili syebulala bulayi nabii taa.

Khurumikha bulayi intaneti namwe embewo yemwi mu-mungaki, khurumikha nga ekhwokesha lirya lye khurya babashefwe alala nelinambo lyefwe.

Khubayanga chimbusi, khubayanga chikhafu, khubayanga kamakhese, khubayanga chipuusi, khubayanga chimbwa nende chingokho nende kamapata nende bibindi bikali sana.

Kamasomu kekhu! kekamakhono kakhuyeta efwe abandu mwinambo lino nga babana basomele bamalile, sebaluwa nekhyencha kimilimo bali babawe taa, babene babanga berambisya khubirira mwibyo byesi babene babele nga basoma baba ngabamanya baba nende chisikilu chibamala.

Khurambila alala khushalo khurera butwela bulala, khurambila alala khukila prodakishon yesisindu shaba sikali sikila nemukholele alala sisindu shenywe siba sikali kaba nono khulima, nemulimile alala muprodwusa bibindu bikali nono mwanyola esoko yalala mala irera aa! ina! irera ifuna elii endayi

Chirera kimilimo kimikali charera bibindu bilayi, babandu bancha khuramba bamanya syesi balikho, baramba bulayi lundi beyongela khubona bari bafuna khu! khuchowachowana.